जूता पहनने का छप्पा जूत पहनने में मदद करने वाला एक सरल लेकिन प्रभावी उपकरण है। जै का उपयोग जूता पहनने का छप्पा। एक छोटा उपकरण जिसे जूता की एड़ी या अंगूठे के स्थान पर रखो जावत है। अक्सर लकड़ी धातु या प्लास्टिक से बना होत है। याकू मुखिया उद्देश्य जूता की एड़ी को सही तरीके से डालने में मदद करते हैं। ताकि जूता आसानी से पहनयो जावे जूता के अंदर का दबाव काम करना। जब हम जूता पहनते हैं तो अक्सर जूता का खोलिया एड़ी ठीक से नहीं बैठ पाती। जिसे हामन जूता पहनने में परेशानी होत है। छप्पा लगने से जूत के अंदर एड़ी या पीछे का हिस्सा थोड़ा खींच जाओन तो और जूत खोलकर बिना किसी दबाव के आराम से देह जावत है। इस तरह जूता पहनने का छप्पा जूते को आसानी से और सुरक्षित रूप से पहनने में मदद करता है। जिसे आपका समय और मेहनत दोनों बच जावत है।